Wini binyaa mñege bo, mñege ŧagma, we ngiisim bima. Unan to, uto yaa bsangala bembe, blimbiri, ŧeele, byuusi uñangir, ujiiŋa gjoole, uɓéŧibi fafaŋ. Wembe, ugaa bsiigi bduduulu, ugaa bsiigi nduduulu. Hamma, umada madani bsaagi ma. Ungiibi gatibagatiba, ugaadi broblem.